Tio tiopa c̱honaꞌ tapaꞌ gayo xopa gach xono ga chi chi top chip tiopa chino chino tapa chino top chino tiopa chino bchona chino tapa galdi galdi top galdi tiopa galdi bchonaꞌ galdi bgay galdi btapaꞌ